Yaikuata kia empresapeko yajata ñaivae jaema yaikuataviko kiape ko opitavae, jare kiapeko yandepuereta yaparaviki moviko ipuereta omboepi yandevereta jokua jokuako opata yande ñamae jeje